Taka xíví jaa vixi kua jinitra uu, jinitra jaá nanitu ntika, jananitu este este ntika machu, jaa nanitu este ntoo yua, jaa nanitu tikua yuu, este inkatu este pele yua, inkatu chi’ilo yua, inkatu ntiki yua, inkatu tikua iaa yua este taka yíkí este yikí vixii yua taka este este naun kuu kuuja chi’ilo, chi’ilo criollo, chi’ilo jaa va’a yua este taka este yíkí, yíkí, yíkí tínduyu vixii luli yua este yiki. <hesitation>